Mi pensu chë le galin-e a cunosu li lur pruprietari <hesitation> e a s a pövu ese amurevul perché a cunosu lur pruprietari